Lelam mi sonoh gapirah tik minam ah mi njasam lilah, toh ba gapirah bari ah timina kam ah ywa mollong nu kari biraba mo kuribiya kari, ki tiram nah ma toh, yara pakna hakuri lokaci wori woreh wori gapirah mini yi shiri kamba, bi na ma yi shiri kamba bi na ma yi shiri kamba, ba gapirah bari ah dobba tubi ngyel, ngyel li kuma ni ngyel ba gapirah, minam kuma bīrah ba wok ngyeleh ba gapirah ba, ma wurboh yeh wurbohyeye wurboh, yeni man yeni urboh kuma ah gi man tebman ka tubi beleh ngyel mudo? Kuma ah doleh ku tuboh don saboda myova tukliya niyo ah niyo ah tukliya ka yukli ma ya tah sonih gapirah ah lah benoh, ka tah sonoh tah tah tah gilli sa birahba, ka lokin ga kume gilli sa birah, ka lokni sa ka kya kadang, mwa lokni ka kya kadang ka kyeneh ka kum gilli ka li, ka kyeneh kuma ka tol teke gilliri kuma ka sa ka tigha ah lah ah bene tiram, boh tiram yakni gilli mudo ki tikni, eh li kamba eh gyabisumwoh muni su li ba, kene yami kene iya mi kene mi kene, ka pak kuro, ka pak zugha tarum ko yigin, ka logha ka yum kuma ah ywa yu ya yak gilla gha. Ah, ki tiram tukhi kunya ma dama gilli muwu tikni niyen tuki bugham? Kuma ah tunda gillah wum tikna yadoh, kuma tunda gillawun tikna yadoh kam, wu kene wu tol gawum gillah wum ka yingla debti sonoh ah leh tiram ah yingla debti sonoh ah leh tiram, ni bami mollong purah ah wure tiram ki kene sa yingla hug kari lug kari lug kani bah nu na nuba, nu na nuba nwa bani yingla kundi bamini nu naḿa lah nama ma tiram, boh kya bani nama ni tiram kya bani nama ni tiram kya bani nama ni tiram kina kaī lelah minifa paghe ba shangme gida koyen ya nama kai! Lelah tiram mini fa eh paghe ba ma shengmeh gi paghe ba ma shengmeh gi. Niyanda nima pakni ki babirim nama kaih bi nama who munoh ya tolla bellah bali mini yira pakna ba ma shengmeh gi, ka tah buk ah wure yen? Ah tah bug ah wuram, ah nama heh dobe, tunda lilohni dobe tol baleh tiroh don saboda ya pakna gi kumuroh yadda mi tiroh ya pakni ba gapirah kina toh, minam ni ba gapirah ba kím toh bale tiram malen? Tiram ya gapīrah minam ehn birah gapīrah ba kin dob ba gapirah len? Minam yiri don na ba gapirah kaina kai, minam yīn dob ba gapirah ba saboda, tebe yamba gyungla ah mi balam yīn dob ba gapirah ba, bohni gima mi nabi tiram na baba ba yeroh kun dob dob ba gapirah ka naban bwa yereh kín dob ba gapiraba kin shekleh. Kini na ya nabi bamogho na lelah yín dobna ba gapirah amma kuma sai lokaci mi tiram nebam ma dob ba gapīrah. Ah mi lokaci mi ma dob ba gapira ka keb bugham ka keb bugham keb bugham ki nana kaī munifa ni tolam bafa ki bah bah bah mī ya mi konong di ki who tibam ki na ma mini ni tolam ba ki kene kin balbi gimin balli kin dunga dwe kin tohgyi kina toh, minam yoh ni ba tangi minam eh yoh biroh kin tong yoh na toh, yohni ba wogi minam ywa benoh ehn yer tong yoh ka yafi minam boh ah yafo minam, mīn ni tebam ba ehn yereh ka puri minam ah mi ba bipne nʒereh mi maba nʒereh mi manang ehn yereh ka tabam wureh nʒerehni mini gini ya nabi balasum kulung gaba daya, su meti kigasum ko tebe monoh, ko manasum nama ni monoh kuna pak makaranta ah benisum koyen bi logh ni yer pak makaranta ah bensum koyen logho na yer pak makaranta ah bensum, pak maleng kisu fanī nʒum, kini gimi ya nabi balasum kulung, koyen doboh ki pak tunani bi pak tunani ah mure gimin ya baleh mono mimi yanʒu, minam ni mun kulung, kyen doboh ki oak tunani bi pak tunani ah more gimin ya baleh mono mimi yanʒu minam ni mun kulung, minam ni bamun kibi, mini gini ya nabi babirum koyen ki doboh ki pak tunani ah mi lileh mune yesu.